हार्प ह्या असा एक संगीत वाध्य जेका तार असतात आणी तेंका बोटियांसून तार वजयतात। एक बारो मधुर आवाज यवून मनान एकदुम शांत दिसता, सगळो तान वैत। हार्प हेका खूब तारेन वजवोक शक्तात, उब्यानी सुद्धा आणी बसां सुद्धा वजवोक जाता। ऑर्केस्ट्रा हेटून सुद्धा तेंचो वापर जाता। आज च्या भुर्ग्यांक असला खूब आवडता। हेंचो छाडसो आकार गोल असता आणी काठ्यां पशून ता तयार जाता।